I klakson igny ndraiky edy, oa amin'ny gidon-gno ake koa misy agnanjy, fa izy zegny karaha vy hely zay o, de kitihina izy, izy kitihiny karaha ahisaka hely zay izy de magnenogneno izy igny zegny ahafahantegna m <hesitation> magname signal ôlo de ahafahan'ôlo de koa mahafantatra hoe misy bisikleta avy afarako zegny de mihisaky izy avake.